Eririma lyawu wangarilhabirira wutya, isiryakwirira, iwabya wukarilima abuli ndambi, wamabya isiwanzire bakabya bakalisirya mwesyambene wanganathimbya kwolhughuthu ahabandu bathe bangalhaba lhubalhuba. Wamabya iwuherire mwebyalya byawu ibabya isibangabitsandyatsandya. Wamabya iwuheriremu ngomuhoko owesombe abandu ibabanganabulha aherilhaba baka bakayathwa kwesombe nuko omuhoko wawu angakulha ndeke nesyambene isisyalhabiramu sikalya omuhoko wawu. Wamabya isiwuwithe ekyawangahera omwirima lyawu wanginabya wukaririma abulhi ndambi iwasaririra nesyamboko esirimu isisyakwa isisyasa kwebirrere lhuba kenesyamboko iwunemwihaku kwesyambalhabalha niku ryabya irinendeke obuthuku bwosi